موعد العطلات الوطنية بالعراق تشمل واحد يناير الي هي عطلة رأس السنة، ايي- ستة يناير عيد الجيش، وحدة و عشرين مارس عيد نوروز ،واحد مايو عيد العمال، ارباسر يوليو اي- ثورة ابعتعش تموز ، عندك ثلاثة اكتوبر يوم الأستقلال و بلأضافة الى العطلات الدينية المتغيرة.